Umh maro, tegna maro ôhatra aminay akagny katakata, katakata regny afaka ata pitiky pitiky zany dônko tsy haiko izy etoy ai, pitiky ôhatra regny katakata le avy natapy regny; lako zany koa afaka atapy zany, hein de lasa lako maigna ôhatra na lako sira avy akeo koa o, ah mahôgo zany afaka atapy zany lasa mahôgo maigna avy akeo koa tsakotsako afaka atapy zany afaka disanigny de afaka ampiasaigny ary farany <hesitation> tsakotsakorahany zany hoe tsakotsako nandrahoy izy bakeo bakeo atapy afaka hohanigny.